Nakke injo biasa todo' punna akgae a biasa todo riek loko-lokokku, ka na abbe ki anu gae, biasa todo pole na pakrisilimayya injo tulu', ka jamang to a injo pole jari harus to injo pole ni essu tulu a, ni essu i gae a mingka tala sanna ji loko' na iya do <hesitation> tala nganu ji anu <hesitation> bukkuleng, cumang ka biasa todo' nakke ku ngerangngang mento' i ile ansulu ri tamparanga supaya anre to injo ki sessa ka pakrisang pantara ri tamparang a punna riek mo ile na rike to injo biasa ile ku pake injo rate ri kamponga <hesitation> tu riolo to'ji bo <hesitation> akbaju <hesitation> bohe-bohe ku to'ji akbaju, injo-injo ilea injo battu ri nikua injo minnya mangihang battu ri, juku' mangihang a injo ni haju injo <hesitation> anua <hesitation> apayya ilea, injo bentu'na injo ilea nu appada minnya nampa ballo na injo ilea, ka sikali ji biasa ni sapuang ri loko a injo tappa mari biasa nganu <hesitation> loko' mo, a ta'tongko injo loko'na nampa anre mo pada injo nikua <hesitation> passei, anre to'mo injo na pakrisi biasa todo injo punna ku ilei loko'ku biasa ping tallu todo <hesitation> si allo ku ilei, mingka punna nu lohe jamang ku Biasa todo' sikali ji siallo mingka punna tala anjama ja a ku ilei mi tallu <hesitation> ping tallu lalang si alloa supaya lacciri to injo ammari anunna <hesitation> loko'-loko' na injo manna mamo injo loko'-loko' nu tala sanna ji ilea ka nakke pammoneangku injo ilea, boto-botolo caddi ji, ka nu punna botolo lompo, bajjia lassiri takkahuru nampa punna ni pake injo pole ilea ja, nu tassikiddi ji jari tala sanna ji angkua lohe la ni erang a'lampa <hesitation> ta sikiddi mo <hesitation> nganu mi injo la